Gn'anjara asan'ny tekinolojia aloha amy fanangana fifandraisa amy olombelo. Bevata tokoa satria laha ohatsy zao zaho henanikio misy olo mipetraky andafy any, olo tsy nihaiko bokaia. Laha mahitak'ahy amy Facebook ao, teateany aho, lafa mifandray zahay aminy. Laha ohatsy koa misy olo namako mipetraky a Diego any, tsy hitako i, fa mifampikaiky amy telefony zahay na mifampikaiky atao video la zay ifandraisanay.